<hesitation> Noone leydi leydiije ɗo kam, to mi miccitorake, to mi nani noone leydi leydiije, walaa ko waranta am bannda haala ndi jogoranto en awdi e ndemri meeɗen ndi ndi ndi awe ndi mawna ndi heele ndi ñaame.